Lo yee kɔ lo akii lo alo sua ama naa sor o wee sitam sa muu yii aloo or o le bu o tɔ akpo tɔ̄a sia loo nu or zima ku aba or nwa taa"aba sa mia taa aba muu yii a loo ɛrɛ ken e nu waa wɛɛ doo sa o ɛrɛ muu ken o su kuma sa o dap bu lo muu na i ɛrɛ ken ba wɛɛ kɛrɛ tɔ pie e ke'n ba wɛɛ bunee e ɛrɛ naghe ken ba wɛɛ oo ē loo pie ama e bu e yee a pea pea i ɛrɛ ka naghe ken bɛa bua aba sor ba muɛ muu a le"a ba sua pie ba yere dee lo muu tah ba sua naghe pie baɛ yere dee sa doo kɔ nɔa bee doo lo nu a zia nu or aa kaana aa āā doo doo no ba sua naghe pie ba yere dee lo muu yebe ɛɛ nwana ba zuu'a sa a nwana ba tah ba sua naghe pie ba yere dɛɛ sa a naa ziia lo a naa la'a lo o doo doo wo lo muu ɛrɛ yɛg i sa alo gbene ka yebe lo muu a ke'n lo ziia loo alo naa zii loo'a aba sor aa yɔɔ a kii bu o benyie a yɔɔ a kere alo i kpiri muu naghe sua ken o doo doo sa o bu lo muu ale loo ɛrɛ kpugi lo ē kuma tɔ pie ē ke'n ba bu. Loo i ɛrɛ naghe kerakera apamyan ee a wɛɛ fii pie a mii a si dɛɛ muu. A wɛɛ doo nee ku i zii lo a ziia loo a kii naghe ken. Lo sogho waa aloo sa muu yii bu a wana wana ba si dɛɛ sa mii a si o dap taah lo sogho su yere dɛɛ lo muu yebe lo mii a aa yee biɛ bu lɛɛ o su mia maa ɛghe daalu su lo tere bu o buefen esu bii loo biiloo o bii o toriloo wɛɛ doo yi wo e doo sor o mue kɔ aba lo muu e buɛtehb zuu'ah a zuu'ah sor e ina lo dee a toh a laa naghe but o o bɛɛ yere loo o kii si lo i bee yere loo sa lo muu tah alu kpakpa ken lo oo doo naghe doo wo i ɛrɛ dam bie eba wɛɛ bu naghe muu su naghe waa ba ɛrɛ kira kira a panyam ama e bee yere dɛɛ kirakira ɛɛ elo o lo o sua mda m sua naghe e alo ale ba ba ɛrɛ naghe mii e bee ba yaa na ghe bu mii e ba yere naghe dɛɛ sor ba doo naghe ye ziia loo e zii aloo but sor e tah a tah naghe lo sor ken ɛɛ borloo kɔ lo muu yii loo o su kuma ɛgɛrɛ ba ken waa biɛ ba aba ɔɔ kɔ mɛ o da do Loo doo doo wo ɛrɛ ē mu e da yii loo a doo kɔ muu o wɛɛ ɛnma dɛɛ kɔ alu ikpiri a buɛten lu gbene ka a doo a sa do da kia lo a yii aba o dap dana ba'a lo a yii aba o dap su dan tam wii sor o ina wii o bia bu a ziiloo maa bara kɔ loo muu yii alo ale o ɛrɛ zii mu alu muu e o bee sua sa ale mɛ o su kuma kaana ken e ba bu sa lu ziia loo tah o lɛɛlɛ o yaa.